Pi com'ora nun haju assai tempu pi lèggiri. Certi voti leggiu, ma nun sunnu libbra comu l'intennu jo: sunnu chiù tostu testi scritti in furmatu digitali... S'avissi a cuntari sulu li libbra di carta, lu nùmiru fussi ora comu unu pi annu, forsi. Ma si cuntassi puru tutti li libbra ca haju liggiutu nsinu a oji, crìu ca putissi cuntari qualchi cosa comu un cintinaru, forsi.